Dog'ni darhol suv va tozalovchi vosita bilan yuvib oling. Dog' ustiga nam latta qo'yib bir necha daqiqa kuting, keyin latta bilan yaxshilab arting. Qattiq dog'lar bilan gilam tozalagichlardan foydalaning.